ال- <hesitation> عود، الجيتار، الجيتار الكهربائي، الجيتار الكلاسيكي، الكمان، الشيلو، ال- <hesitation> بيز، الكمان الكبير، الماندولين، السيتار، اللوتار و الباندورة.